És la meva llengua materna i és d'ús diari i freqüent en l'entorn on visc.

L'electricitat per mi és un invent molt important.

Començo a sentir, en tots els sentits, tot el que m'aporta la natura.

És un ambient distès i tranquil on la gent s'hi troba a gust.

Al meu poble només hi arriba l'autobús de línia.

Una ceràmica feta a mà.

Són molt importants, per mi, llocs imprescindibles de la ciutat.

L'èxit a nivell personal seria arribar a complir els objectius que em proposo.

Per mi és una molt bona eina que s'ha de fer servir amb molta responsabilitat i sent conscient del que li demanes.

Ser mare.

M'agradaria molt aprendre llengües.

Sóc molt fredolica. M'agrada molt l'estiu.

Potser Sant Joan perquè m'anuncia que comença l'estiu.

Els punts d'intercanvi de llibres.

Un sopar amb amics, família, torrar castanyes, menjar panellets i coure moniatos.

Teatre.

Que hi hagi espais de trobada pels veïns.

Els espais a l'aire lliure.

Tots els treballs que es puguin fer de manera telemàtica són d'agrair. Conciliar la feina i casa és un dels nivells més alts de qualitat de vida.

Tot l'entorn del romànic català, els pobles del Pirineu són un bon són un lloc de bon repòs.

La impresora digital.

En la meva vida quotidiana, l'ús de la tecnologia és molt funcional.

"M'ha agradat moltíssim una pel·lícula de la Juliette Binoche que es diu ""The taste of things"", on, a través de la imatge i dels diàlegs, es descriuen moltes sensacions i se sent un mateix com a públic pots sentir el que vol transmetre la pel·lícula."

Per ajudar-me a crear textos i per buscar informació de coses que puc solucionar des de casa i no haver-me de traslladar a la ciutat.

La gent acostuma a estar contenta, té ganes de col·laborar i fer coses participatives, però no visc a un barri i al meu poble les coses que es fan és un pessebre vivent i és emotiu.

La proximitat, la qualitat del producte, però sobretot, el tracte amb la botiguera o el botiguer que atén i coneix els clients.

La sinceritat.

El meu plat preferit el pà amb tomàquet i una truita a la francesa.